<hesitation> Isakin'ny langue eto ambony tany eto zany na fivolagna: <hesitation> entre ny dimy arivo na ray aly agny ho agny zany; agny ho agny le isakin'ny fo- fivolagna ambony tany eto.